gott kvöld framkvæmdastjóri Veitna situr hér fyrir svörum á eftir vegna þeirrar gagnrýni sem fyrirtækið hefur sætt fyrir viðbrögð sín þegar upp kom

á höfuðborgarsvæðinu en fyrst þetta Kristján Björn Tryggvason var um tuttugu og fimm ára þegar hann greindist fyrst með krabbamein tíu árum seinna hann og eiginkona hans Kristín Þórsdóttur í samráði við lækna að hætta allri meðferð þess í stað ákváðu þau að njóta

lífsins og verja tíma með fjölskyldunni en börn þeirra hjóna eru þrjú Kristján Björn lést í fyrrasumar þrjátíu og sex ára gamall Kristján Björn og Kristín eru meðal þeirra sem stíga fram og deila reynslu sinni af krabbameini í tengslum við átak krafts félags ungs fólks með krabbamein sem hefst á morgun við fáum að vita meira um átakið síðar í þættinum og ræðum við ekkju Kristjáns

Björns en fyrst skulum við heyra sögu þeirra hjóna

kynntumst í djúpu lauginni þeim merka þætti árið tvö þúsund og tvö já ég var sem sagt að spyrja þrjá stráka og valdi svo einn sem var Kiddi fyrst þegar

hann á ekki eftir að mæta í óvissuferðina í fyrramálið ég var alveg handviss um það um

við settumst og kynntum okkur svona pínu ógeðslega vandræðalegt eitthvað þá bara hættum við ekki að tala eins og ástfangnir unglingar þarna strax þótt skotin í honum já

og tuttugu og fimm og vorum með strákinn okkar litla Ísak Þór hann var bara tveggja ára ég var að vinna við hárgreiðslu og hann var að vinna á svona olíubíl var að

yfir sig og

að koma ekki vera að hlaupa eitthvað í burtu og svo man hann ekkert meira fyrr en hann svona

út úr sér og þá áttaði hann var að tyggja sígarettuna þá tékkar maður á sér

til læknis þegar þetta er búið að gerast í þrjá mánuði þá vorum búin að ákveða áður en hann greindist að gifta okkur sumarið tvö þúsund og sjö ég væri ekki að giftast honum af því að hann væri kominn með heilaæxli og var alltaf að segja það við fólk þá var tekinn helmingurinn í aðgerð sem sagt

svo var einn mánuður þarna á milli sem hann hafði pásu og svo byrjaði lyfjameðferð í átta mánuði Kiddi fer í tékk

til að athuga hver staðan væri á æxlinu og þá kemur í ljós að það er bara nánast allt horfið þannig að lyfjameðferðin og

voru að virka svo bara hélt lífið í janúar tvö þúsund og fimmtán þá tek ég eftir miklum breytingum hjá honum byrja að spá í svona hann var orðinn þá spyr ég já hann er sem sagt kominn með æxli aftur fyrir einu og hálfu ári þá sameiningu og samráði við læknana að halda ekki áfram meðferð í rauninni þá væri ávinningurinn ekki mikill af meðferð heldur myndi hann bara lengja lífið hans en við myndum ekki vita lífsgæðin meðan hann væri veikur þannig að þá var í rauninni bara frekar ákveðið að njóta lífsins og dagsins í dag sem við höfum við vorum svo ótrúlega heppin að það yndislegt fólk í kringum okkur og það var haldin söfnun fyrir okkur og við gátum farið til útlanda saman fjölskyldan og

í rauninni á margan hátt þá eru þau líka búin að missa pabba sinn af því að það er svo langt síðan að hann tók þátt í þeirra lífi sem fæðast þeir deyja ég vil hafa jarðarförina sem fallega skemmtilega verður bjór já þið megið drekka eins mig langar svo að segja svo mikið við hana ég elska hana svo mikið að það hálfa væri nóg ég held að

viti það og þakka henni fyrir allan tímann

ég segi við fólk að allir sem fæðast hérna að njóta lífsins það veit enginn þakka þér kærlega fyrir bara að deila þessari sögu með okkur þessi ákvörðun að hætta meðferð þetta hlýtur að hafa verið erfið ákvörðun já hún var það en í rauninni fór það ekkert við vorum alltaf á því að við myndum velja það að hann var bara þetta var bara ótrúlega rétt ákvörðun fannst okkur svo þegar við horfðum til baka við nutum þess miklu meira að vera saman heldur en ef hann hefði verið rosalega veikur og verið bara ælandi og liðið illa

gátum við samt nýtt þessa litlu stund sem við höfðum til að gera eitthvað skemmtilegt til að skapa minningar frá svona sko við höfum alltaf verið ótrúlega opin með veikindin þú ert ekkert að

fyrir þremur börnum hver staðan er og einhvern veginn alltaf haft þau með í öllu þessu ferli þannig að í rauninni þróaðist þetta bara þannig og með hjálp líka bara Vigfús prestur upp á spítala og bara allt teymið í kringum okkur er búið að hjálpa okkur ótrúlega mikið vorum eiginlega bara ótrúlega opin með hvað myndi gerast og þú ræðir þetta þá verða þau ekki eins hrædd við þetta eins og ef þú ert bara að fela þetta þannig það var eiginlega bara okkar markmið að fela ekkert af því að þau skynja svo miklu meira en maður getur ímyndað sér svona félagsskapur eins og kraftur hvaða máli skiptir hann fyrir aðstandendur og fyrir þá sem greinast með krabbamein skiptir bara öllu máli að hafa eitthvað þétt bakland að baki sér og eins og við Kiddi við leituðum

í stuðningsnetið og það er svo ótrúlega mikilvægt að geta leitað til fólks sem hefur lent í því sama og leitað sér stuðnings til einhvers sem veit hvað maður er að tala um

allur félagsskapurinn í kringum kraft er búinn að bara bjarga minni geðheilsu og

eignast frábæra vini

til lífstíðar í þessu

þið eruð að fara af stað með átak sem hefst á morgun ekki rétt jú mikið rétt krabbamein kemur öllum við er yfirskrift átaksins og er sem sagt árvirkni og þar sem við erum búin að fá til liðs við okkur tuttugu og tveggja einstaklinga sem stíga fram og segja frá sinni reynslu með því erum við að sýna fram á hvað þetta snerti marga þarna eru og já

breiddina hvað þetta snertir marga við erum náttúrulega bara að tala um ungt fólk sem er á aldrinum átján til fjörutíu ára flestir þekkja einhvern sem hefur greinst eða hefur greinst sjálfur þannig að með þessu erum við í rauninni að biðla til fólks að segja frá sinni reynslu inni á samfélagsmiðlum bara til að sýna fram á hvað þetta í rauninni snertir marga

þetta er eiginlega svolítið ótrúlegt eða slær mann svolítið að einn af hverjum þremur skuli fá krabbamein einmitt

en lífslíkurnar hafa líka aukist ekki rétt hjá ungu fólki jú sko já tökum ungt fólk þá hafa lífslíkur aukist um tuttugu og fimm prósent lyfin eru tuttugu og fimm prósentum meiri síðastliðin fjörutíu og fimm ár sem þýðir

miklu meira af fólki sem er að lifa eftir að hafa greinst með krabbamein sem þýðir náttúrulega

það er eitt að greinast áfallið og allt slíkt síðan í rauninni bara ferðalagið að koma sér aftur út í lífið

eða lifa með ólæknandi sjúkdóm náttúrulega í dag eru margir sem geta lifað með ólæknandi krabbamein bara með lyfjum og slíkt sko þannig að þar líka skiptir svo miklu máli að kraftur komi inn í og styðji fólk í þessu ferli

alla og aðstandendur greininguna og fari aftur út í lífið

hvað er það sem þið ætlið að gera um hvað snýst þetta eiginlega þetta átak hvernig getur fólk verið með það getur verið með með því að deila sinni sögu eða sinni reynslu á samfélagsmiðlum það

að gera já og það getur komið og perlað með okkur fjórða febrúar í Hörpunni við erum

erum með ný armbönd lífið er núna

þau verða seld núna á meðan á átakinu okkar stendur og þau verða inni á vefsíðunni okkar

það fjáröflunin sem sem slík sko Kristín hvað hvað var það sem þið gerðuð síðasta árið í lífi Kristjáns hvað var það sem við gerðum ekki

ótrúlega erfiðar hann var rosalega breyttir og

var orðinn rosalega veikur þannig að í rauninni hefði maður viljað gera miklu meira en við gerðum en það var samt svona stórir punktar eins og fórum til útlanda saman öll fjölskyldan sem við hefðum aldrei gert áður öll saman landhelgisgæslan og annað þyrluflug buðu okkur í þyrluflug og gerðum svona ýmislegt sem maður hefði

kannski skrýtin spurning en var bjór skáluðum fyrir honum með einum bjór þegar við vorum komin heim en svolítið kannski

Kristín og Hulda þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós takk fyrir takk fyrir já nú skiptum við rækilega um takt Inga Dóra Hrólfsdóttir framkvæmdastjóri Veitna vertu velkomin það hefur verið mikið fjallað um þessa

kalda vatninu hér á höfuðborgarsvæðinu þið fenguð að vita af henni um eitt leytið í gær þið senduð hins vegar fréttatilkynningu á fjölmiðla ellefu mínútur yfir sjö í gærkvöld þá voru fréttir á Stöð tvær búnar og farið að síga á seinni hlutann hérna á RÚV og þetta er nú þessir fréttatímar bæði í útvarpi og sjónvarpi sem flestir landsmenn fylgjast með

svona eins og þið hafið verið að reyna að fela þetta af hverju voruði svona sein að þessu við vorum alls ekki að reyna að fela neitt einmitt þvert á móti að upplýsa almenning um leið og við vissum eitthvað við fórum yfir þessar niðurstöður með Heilbrigðiseftirlitinu og þetta var í rauninni mæling sem Heilbrigðiseftirlitið gerir í dreifikerfinu okkar við vorum búin að sjá svona óeðlilega hegðun í í borholunum okkar á

og erum búin að vera að vakta þær og gerum það alltaf með okkar innra eftirlit að gera þarna á milli eins og sjö við vorum í fyrsta lagi bara að fara yfir kerfið okkar hvort við gætum einhvern veginn við vorum búin að fara yfir það að það væri í rauninni ekki möguleiki að komast hjá því vegna þess að þetta við vorum búin að skoða svæðið það vel að við gátum ekki tekið fleiri holur úr rekstri þannig í samráði við Heilbrigðiseftirlitið vorum náttúrulega í mjög nánu sambandi við þau og vorum í rauninni vildum bíða eftir að þau gæfu út sínar leiðbeiningar áður en við færum að segja frá þessu líka já en það liggur fyrir að það er gerlamengn í vatninu klukkan eitt en tilkynningin berst ekki og hún er svona meira að segja með mistökum í það er ekki nákvæmt hvaða hverfi það eru sem

þannig að það eru rangar upplýsingar í henni og hún kemur í sjálfu sér út frá

sjónarmiði að þið ætlið að upplýsa alla allt of seint hver er skýringin á því sko í rauninni var bara eitt rangt í tilkynningunni og það var þessi listi yfir hverfi sem er algjörlega okkar sök að hafa ekki greint nógu vel til að sjá það en allt annað var rétt og það var í rauninni það sýnum þetta voru

og eru í jarðvegi þessar óvenjulegu aðstæður þarna búið að vera langur

þannig að þær

hvernig þetta komst í vatnið en það eru Landspítalinn og sjúkrastofnanir og fyrirtæki sem að fréttu af þessu til dæmis bara spítalarnir sem þurfa að fá réttar upplýsingar og þarna er þessi hópur ung börn fólk með ónæmiskerfi spítalinn fréttir af þessu bara í gegnum fréttirnar hér er það í samræmi við ykkar verkferla sko allt þetta ferli er í rauninni í samræmi við verkferla já en hins vegar má spyrja sig varðandi þetta við náttúrulega höfum upplýsingar og viljum koma öllum

á framfæri það er kannski það sem gerist í þessu er að er að bara hvernig þeim er komið á framfæri leggið þið það þið það í hendur fjölmiðla að upplýsa Landspítalann ef vatnið er mengað við upplýsum bara alla á sama tíma ekki Landspítalann

fékk þetta segir það sjálfur að hann hafi frétt þetta héðan héðan er það í samræmi við ykkar verkferla já við eða Heilbrigðiseftirlitið og Veitur sendu út fréttatilkynningu á í rauninni alla og upplýsa alla um leið nú skapaðist mikil umræða um þetta í gær og fólk var það vissi einhvern veginn ekki alveg hverju það átti að treysta ánægð með viðbrögðin ykkar í þessu máli

er alveg ljóst að það má gera betur en þið sögðuð það líka síðast

þegar skólpið flæddi hérna vikum saman án þess að þið létuð nokkurn vita þá báðust þið afsökunar á því

þetta mál núna það virðist ekki

þið hafið lært mikið af því máli til dæmis við lærðum einmitt af því máli

við fengum niðurstöður þannig að það er það sem við lærðum í rauninni af þessu þannig ykkur fannst þetta bara ganga vel nei það er ekki þar með sagt hvað vitlaust í þessu það sem hefði mátt ganga betur er að kannski aðilar bara hvernig við komum hlutunum á framfæri og kannski meira samráð áður en það er gert til dæmis við sóttvarnarlækni og þá sérfræðinga sem hjá honum í morgun hópur sérfræðinga sem lagði mat á það að þessi þessi fjöldi

útiloka að það væri e Cola í þessu stafaði ekki hætta af því en hins vegar teljum við mikilvægt að fólk viti af því hvað hvað mælingar eru að

núna í framhaldinu þá ætlum við að auka upplýsingagjöf og setja niðurstöður úr sýnatöku heilbrigðiseftirlitið tekur sýni tvisvar í viku úr dreifikerfinu okkar

setja þær niðurstöður á veginn hvort sem að þær eru yfir mörkum eða undir það eru náttúrulega alltaf einhverjir gerlar í vatninu þannig að fólk getur bara séð þetta allt hvernig þróunin er það er flott að geta fylgst með þessu bara á netinu það væri fínt takk fyrir þetta Inga Dóra takk fyrir gott kvöld dularfull og jafnvel svolítið ógnvekjandi verk sem kveikja á

ímyndunaraflinu á myrkasta tíma ársins eru í forgrunni á sýningunni myrkraverk sem opnuð var á Kjarvalsstöðum um helgina á sýningunni eru verk sex listamanna sem hafa fengið innblástur úr þjóðsögum og ævintýrum eða skapað sinn eigin

myrkraverk er kannski neikvætt hugtak og tengist glæpum og einhverju svoleiðis en við erum kannski meira í orðaleiknum við erum á dimmasta tíma ársins og drögum fram þessi dularfullu og drungalegu og hryllilegu verk fá fólk inn á Kjarvalsstaði og þá helst yngri kynslóðina að ala börnin upp í myndlistinni og

kemur hryllingur svo sterkur inn börn og unglingar sem eru að skissa eru öll

nótum þannig að þetta talar beint til þeirra og þeirra

svo eru þetta líka listamenn sem ég hef haft hugann við lengi og langað

hefur vitað af en ekki fundið farveg

í þessari hugmynd þau eru vissulega að fjalla um myrkari hliðar mannlífsins mannsins vankantar og ströggl tilfinningauppnám og ónot og svo samfélagsmál sem

mál sem steðja að okkur Kristinn Pétursson er elsti listamaðurnn með verk frá nítján hundruð þrjátíu og þrjú þetta eru þjóðsagna

æta þær og handlita þær með

sem hann notar síðan erum við með Ástu Sigurðardóttur hún er þekktari sem skáld en hún

var líka myndlistarmaður og vann einkum í eigin útgáfur

fágætt tækifæri til að draga þær fram í dagsljósið og létum gera

verkum af því að sjálfar eru til fyrir fyrir sýningu síðan eru listamennirnir Sigga Björg Sigurðardóttir sem er með glænýtt verk

nýleg verk eftir hana þar sem hún spyrðir saman texta og mynd í sýningarröðinni óvera Sigurður Ámundason sem er með henni í sal hann gerir stórar og miklar

og blýanti óvenjulegur miðill sem hann notar

verk þar sem allt er á hreyfingu og allt flæðir inn í síðan erum við með Alfreð flóka listasafn Reykjavíkur varðveitir það er skylda að sýna

verk sem sem að passa inn í þetta dularfulla samhengi með honum í sal er Jóhanna Bogadóttir þegar Markús kom að máli við mig

að taka þátt í þessari sýningu fannst mér þessar myndir frá tvö þúsund og átta

smellpassa það eru

myrkraverk mannanna sem eru á bakvið það sem ég er að reyna að koma á framfæri og knýr á mig það eru styrjaldir og það sem maðurinn ber ábyrgð á við berum

jörðinni

náttúrunni og mannlífinu þar sem er yfirþyrmandi að geta hugsað um ég var að koma frá Afríku

Mósambík september tvö þúsund og átta og með fullt af hugmyndum og teikningum og

og beint í hrunið milli þess sem ég var niður á

helltist yfir mig þessi þörf að fjalla um samtímann og

heiminn í dag það var Afríka sem hellti mér

flæddu inn í þegar maður skoðar verkin í samhengi sér maður að sama hversu

myndirnar verða og hversu fáránlegur hugarheimurinn er eða abstrakt eða óræður er einhver undirtónn sem er

yfirfærsla á

eða formgera það sem er svo erfitt að fjalla um með berum orðum berum orðum